Mwaka juu twakarire njaa junthe aa jujuokwa neethiritwe neethiritwe eena thinee nchobi na neethiritwe eenyunyaa mono iindi oona kwithirwa kwiu naatu jukirie naa twakaraawe naa ariria baaba aatuchokia cukuru tweetire twe twa twakarire na juuju juu iwe uturereeta kuuma baaba na ma bootigana baaba neethirite eturiagaire school fees bweega aa na muntu akathoma aria eethiritwe akienda aa kuuma tuukara na jujuokwa twakarire guntu gwitagwa tethire twikara naa juuju okwa nkabure aaturera indi gukarakara aa gwatwikaa tuchooke town twije tukari juuja eeje akare naa batwi town aatu chwira cukuru ingi iria ntigweta ndathomaa class six class five na six aa kuuma au gwatwikaa oo muntu aachagure naaria akwenda gukara naa unii ndachagurire gwiitaa timau kwa jujuokwa ndiombere oaruchia baambe baatigwa na baaba. Uu uria munene nkurukiekwa aa atingi ija naabatwi nontu aari form one ndigwitaa tugwitaa gukara na juuuju nau timau naaria kwaba babukwa nau inao ba baaba aakirite juju okwa tweta gukana nau ndeta nda ndeeta class seren term three naa class eight skuru ii nau Timau guntu gwitagwa kiambogo aa ndathithia class eight ndaa indakurukire bwega ndari number one cukuru iu aa ndaakarakara aa twenty eleven aa irio ndathiririe class eight twenty twelve ndatonga form one aataa form one nti ngiitaa gutonya form two baabokwa aa areega arega kuria fees aah kaagita kau neethiritwe akugurana kairi naa ngitonya form one mwekuru uu aatanthi thini bweega naanthithirie mantu jamathuku iindi uni imbiithii twe indekerete antu baria boonthe baampatiria jaa mwana thaii uuri ii muchiari naa ntigwitikia ndathithiria mwanoo muntu muntu jaria ndathithirue aa akarega kuria skuru neejire aa kwi mantu jakarikire jamakai. Aa kwithirwa OCS oo Timau naatwikire involved aa gwetire oria gweetira ndauma njaa ndeta sukuru nyeri St Joseph aa ndathoma nau ii mamiokwa ondiaira fees indi ntakara ndakaraa naa achom baa family baria bataa batakarire naa uni bwega aa ndakaa aa 2014 ndi form 3 indagiire mwana kaboys gakwa rii ndachokere cukuru ndathiria naa u untu butu maa mbigua buuthuku ti muntu umenyaa kethira indathiririe cukuru ithe omwanokwa nwee waanthomithirie achiari baakwa batatindanira naa uni aa ntiuga achiari baakwa ibethiritwe bee bee muturirene jwakwa mono aa aa naimbigagua nga niri nontu i ii jaantu ntiji na inya uni ija mwana baatiji nontu unii ii mwaroria achiari batikaraa nthi bakuthikiria na bakwaa wendo buria buubati aa taa imbithiritwe nkithithia kuuma ndikugia mwanokwa mmh ithe oo mwanokwa itu ee itwaragiawe. Naajukagia mwana rimwe naamenyaira mwanoowe noontu buu i bumwe nchokagiria Murungu nkatho nontu unii ntienda mwanokwe areerirwa uria ndereri nya keethiwa ntikaraa amwe naa mwanokwa mwana mwanaa nakaraa bwega nontu ii untu bumwe twetikaniiririe mwanaakane bwega aa ngugiu mbithiritwe ngiita ii guchwirwa ni antu mbiji antu nguchemaniabo aa kwi mantu jaria jonthe nthi nthithagia ntuku ntukuu iithiraa aa i mbithiritwe nkithirwa ntina achore babaingi muturirene jwakwa nontu uria nkarite raachiari baakwa ntigwitikia ntigwitikia ii ii iinchiitene gukara naantu uria kubati indi mbendaa gwikirina ntiendete kumenana naantu mpendaa gukara naa thayu naantu aa uria ndereri nkiigagua ntikwendwa aa achiari babaingi naa untu buu bwa kwithirwa ndina maicha jatijaamega njaa ijathimite uuni nkethirwa ntikwenda inyaa kugia mwanoongi aah mbonaa jaa iinya mono kwenda nkuruki ee mwanomwe. Nn ingwitikia nii nyaanini uuni kiakwa nontu batwitwi babaingi gwetu naa uria achiari bee beetu beethiritwe beekarania naa batwi ijaa kwina muchiari neendete mwanongi nkuruierungi indii kwi jau jonthe inguchokeria Murungu nkatho nontu ana nkinyite nyaa kethira achiari baakwa teka baanthethetie mono gutirio baa bampa biugo bia kwithira biikiriria nkoro kanaii bethirite beena rumena rimwe ii iigutwariria uria bakwigua kwaria buuthuku naa kwithirwa mbumite njaa njaa itina wendo kana ii njaa inaa antu babaingi tutiendene naarochia naatanochia bau bangi baanene kwina bangi baanini kwithira kwinaa oo noombuge na gichunku emotional blackmail kuuma gwi family aa ountu buu butikara bwega naauni bwithiritwe bii ndimit mono maichene soo aa nkinyite noo guchokeria Murungu nkatho naa uu kurerwa gwakwa gutikumba kwithirwa gwituma nn mbigua buuthuku naa untu buu ntiumba kwthirwa nkijukia trauma na ku kurenkeria mwanokwa ndienda kumurera na njira ee. Iingi ee mwanya na kamwenda gutirio achiari baakwa baatwira ibatwendete indi u unii iimbiraa mwanokwa on ntuku oo ntuku na naiji maiowe naamwendete naa inya mantu jakeeja kumuremera naaja oome imwiraa okinya miaka mantu jaritua choka njaa uunii mamioku ngakamenyera wi mwanokwa na uti murigo kwi uuni jooria achiaribaakwa baugaa twi murigo twi mirigo untubuu ii tibubwega itirio mwana agaatwika murimo roonga kwithirwa umugiite utikwenda naa gukinya maishene jaakwa imkwaria ntikurira kara ntikugua buutuku nkorone ikwonania imbithiritwe untu buu mantu jau ijakagiita ijakaraaja utikara wii riraira wiita ukagura ringi kanao ukaruga turungi ukanyua na maicha jakeenderea indi ti kurera mwanooka uria ureri ukamuneenkeria untu bwa nkoro uria uigwe ureenkeretue bwakuu